Suwiselaan eɗo mari ñaminda bana, kittole bana fonduy, raclette, et jurijes, nattis let, ete kutinira e coklet, ete bredi, ete cheese, ete defa e ɗum ñaminda.